Ni kazi zangu kwezo azo, ni tatu kwa ugyumla. Naonde za kazi ya ukurima, nikabinda nina kazi ya kutaga mazi, nikabinda nina kazi ya kutaga vintuvi dododo du vya shule. Lakini haswa haswa kabisa hito za vintuvi dododo du vya shule mana nevi nipatia vyo faida. Nataga mahuti, nataga kacholi ya viyazi, nataga manga ya kukanga, nataga sambosa. Vyo saivyo na vigo soa kwanzi ya saa- saa kuminamoja ya guoni mpaka sambiii kinyo akai mahuti yangu, tayari nkiachemusha, nikabinda nanyo ya manga yangu, naichemusha, nikabinda nanyo ya vyazi yangu, navichemusha, naitaduka ni naguwa ungangano. Unkaguwa ungangano ungeza na ukanda. Nikabinda kukanda naubabua kabisa, nasenga senga kabisa vipande. Kiyo isaa kumi ya kiyo nenuka. Nkenuka, naanza kunga sambosa kwanza. Naziunga zia sambosa paka kuna kosa kuminambi ikucha. Nenuwa sasa vya vintu vyangu vyosi. Nkabinda chempika kai mchuzi wangu. Wana wetanga zodo uo mchuzi. Nyuma mahebe, nanfungu uja, na kitu ngusuwa umu, na itanaveo kudakuwe mazi, kudatagako mazi. Sakuminambi, chenuka, nataga mazi. Nkafungu wa mazi, nazikodangu hadangkandani, na kunizangu, na kalaidangu, na mavutayangu. Nataga mazi, kukuna kanga mahuti kacholi kwanza. Na kanga kacholi, nagea mwedi shidakwe. Nkabinda, nasogeza manga nayo. Na kanga manga kacholiii, nayo. Na igia ungangano kacholi, ungangano kiugea langi. Na kanga naikangandani kabinda.